الأطفال الحين عندهم تكنولوجيا وألعاب حديثة تساعدهم، لكن جبل خمسين سنة يمكن كانوا أكثر سعادة لأنه حياتهم كانت أبسط. والتواصل كان أقوى بين الأهل والجيران، والألعاب تعتمد على الخيال والتفاعل الحجيجي بعيدا عن الشاشات ووسائل التواصل الإجتماعي والتكنولوجيا وغيرها وغيرها.